La kú re juⱥⱥ’ra kö’ tá e náá’ my lɇ liira míií na e kú tⱥ ku guⱥ’ o ku ngin ajia’ kuli kúú’ kieera o <hesitation> o jmí’ lɇ ta e náá’ köö my jïïna ta e náá’ köö my guó’ e náá’ köö liira ta e kú á kú ngyn la nɇ la bii kie’ ere iää ba e lɇ kieera e liira ebyga ‘ñá’ mý jïï ú o dseli ngý dsira kÿÿgá la’ re juⱥⱥ’ra e nɇ lɇ e lɇ kieera jná dsa ii xen mý guíi.